<hesitation> في يوم في ال- <hesitation> الليل كان في رائد فضاء <hesitation> مهمته إنه يراقب السما وفجأة شاف نجم يلمع بطريقة غريبة، قرر يوجه المركبة الفضائية متاعه على النجم هدا، وكلما وكل ما قرب منه اكتشف إنه مش نجم عادي <hesitation> لكن كائن غريب ينبعث منه ضوء ومش معروف.